Ta skul sakai ngot kliau nok mas ina lo skul ina nok tok lo kalapang nok mas kalapang ina kalkala nok mas kakpang in a rid kalapang tane na mamanomota no wogarup pina kalapang pana sotongot gima lo nu sotongot gima i mu aunege gun nu ginang lo skul enuk pas akam pina exam e nu gi nong lo skul iou nganu to kain kalapang hat a gainaine inung ina nuk nape woge ina kain wok iav. Lo kam siva e lokon etang ka siva aunege ngot lav not no ginang lo skul e no gi kalapang ina rid e nogi kalapang ina woge sotonge kain mamanomot lo lana kam minang e lo lana kam tamina so nuk nap pina woge Lo skul lo lana kam opis nuk mas kalapang pana soto kain wot nuk nap pano woge kara gu kul ina gun na ga tokun kainkain mamanomot gi sang ura nganu lani gana tawaira pana ega kosi tangena papneri tene na kain masin lovu gi sangg e sotongot alu ina wok aumenge vivilai ing inang so kalapang ga lova sura. A wok gun no woka inong lo skul ano woka saka kalapang ina presita mobile nuga ga mamamamot tana use it tingine electrik masin kule no ga gewek komo inang lo skul ano gana nap ina nuk usege soto kain etok iak anap in tuana maman amota aunenge agu kus pana vivitai ina inang lo skul e vivilai ina akalkalat e rid nota bot lav la lana kana tongintol <noise> inang lo skul kare wokanap kalapang ina visiting ge mamanomat kare wokanaina teng egeteng lo kain electric minamot ga nap ina kusere pana karek wokono karek wokanap aunege ina ga kus pan lo polina gun a kare kiak riga kain kain mamanomot <noise> ura gi woge pare wo kain kain masin nang inap ina o wo lo gun kare kaina na me skul akari minang tuman a siva karava kanak kalapang sotongot urege san karava kanak pana ta kain wota eneng ga song la siva tane e eneng ina masta <hesitation> ga sang lo mosbe lo lakara siva aunenge kiro